في مدينتنا أعتجد إن الشخص العادي ينفج حوالي تلاتين لخمسين ريال في الأسبوع على العائلة طعام، يعني شهريًا يمكن يوصل لمية وعشرين إلى متين ريال، ون-نمط الحياة طبعًا، إيش رأيك كم كنت متوقع بالنسبة لك إنت مصروف العائلة؟